Ngati ge, ngom pake so wati hutu la hutu loa, coma ngom so pake ma gunting hutu, la gunting ge dahe tora ngom na dofolo ma rehe ifa